โตแทนขายประกัน โตเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ต้องหาลูกค้าแล้วโตเฮ็ดยอด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

จ้า ขอบคุณหลายหลาย เด้อจ้า

วันหยุดกะไปหาขี่รถเล่นเลาะนำบ้านนั่นล่ะ หากินตำบักหุ่งกับหมู่

กะนอนเล่นนั่นล่ะ อ่านหนังสือแหน่ หาฟังเพลงนำ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

สวัสดีจ้า พ่อใหญ่ แม่ใหญ่เป็นจั่งใด สบายดีบ่

มักวันหยุดตั่วเนาะ วันหยุดมันสบายแหม ได้นอนเว็น

อาจารย์สวัสดีค่ะ เป็นจั่งใดสบายดีบ่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

เมื่อยอยู่แม่ มื้อนี้เฮ็ดงานมาล้าคัก มีหยังกินแลงแหน่เฮามื้อนี้

มื้ออื่นเฮาบ่ว่างแหม เฮาขอโทษหลายหลายเด้ออาจจะบ่ได้ไปนำ

มีอยู่จ้า พอดีอยากย้ายตู้แหม มันเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้ มาซ่อยแหน่ได้บ่จ้า

สนิทกับแม่ เพราะว่าเป็นเพศเดียวกัน แล้วกะบ่ทันได้อายุหลาย กะเลยเว้ากันได้ทุกเรื่อง

มีอยู่สี่คน มีพ่อ แม่ ข้อย แล้วกะยาย

กินข้าวแล้วกะเบิ่งโทรทัศน์นำกันยามมื้อแลง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

มีพี่น้องดีกว่าหลาย เพราะว่าเฮามีหมู่เล่น

ปู่ย่า ตายาย มักซื้อขนมให้ข้อยกินทุกมื้อ

เบิ่งโทรทัศน์เร็วยามมื้อแลงเบิ่งตลก

เฮ็ดงานบ้าน กวาดบ้าน กวาดเฮือน ล้างจาน

เทศกาลสงกรานต์ เพราะว่าญาติมารวมตัวกันหลาย แล้วครอบครัวกะสิมักว่ามันม่วน แต่ว่าข้อยกะซื่อซื่ออยู่ข้อยบ่มักคนหลายแหมะ

อยากขอบคุณพ่อกับแม่ที่ส่งเสียเลี้ยงดู

มักไปเที่ยวน้ำตกนำกัน เพราะว่ามันสดชื่น

เป็นครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาซ่อยเหลือซึ่งกันและกัน

อยากเปลี่ยนแปลงเรื่องการตื่นนอนนี่ล่ะ เพราะว่าตื่นสวยสวยซุมื้อนี่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

ปรึกษาพ่อกับแม่ เพราะว่าให้คำปรึกษาได้ดีมาก

ให้เรียนหนังสือเก่งเก่ง ใหญ่ไปสิได้เป็นเจ้าคนนายคน

มันม่วนแหม มันเฮฮา มันมีเสียง มีสีสัน

แต่งอยู่แต่งกินให้ คอยเซ็ดเซ็ด เปลี่ยนผ้าอ้อม

เฮ็ดกินประจำ ส่วนมากสิเป็นแม่เป็นคนเฮ็ด เพราะว่าแม่เฮ็ดแนวกินแซ่บ

แม่ พ่อ เจ็บแฮงเมื่อกี้แฮงรถชน ตอนนี้เพิ่นกำลังสิเอาไปโรงบาลตามมาเด้อ

คนอีสานยังมีค่านิยมแบบเดิมเดิม ที่คิดว่าการแต่งงานกับฝรั่ง สิเฮ็ดให้ครอบครัวรวยขึ้น ซึ่งมันกะบ่ได้จริงเสมอไป

คิดฮอดอยู่แล้ว เพราะว่าข้อยเกิดอยู่นี่เนาะ พอจากไปมันกะต้องคิดฮอด

การสอบเป็นข้าราชการให้พ่อกับแม่

มีบ้านหลังใหญ่ มีรถขับ ครอบครัวมีแต่ความสุข

เบิ่งล่าสุดกะสัปเหร่อเพราะว่ามันม่วนมันเป็นภาษาอีสานแล้วกะคนอีสานกะเข้าใจ

มักเบิ่งหนังเกี่ยวกับโรงเรียนวัยรุ่นวัยรุ่น

เลือก Anthony Anthony ที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งอะ ลองไปหาเบิ่ง หล่อมาก

หนังไทยที่ซื่อว่าธี่หยด

มักเบิ่งหนังกับหมู่ เพราะว่าเบิ่งผู้เดียวบ่ได้สมาธิสั้น เบิ่งคราวเดียวกะเบื่อ

มักซีรีส์เรื่อง TASTE แล้วกะมักกะละครที่กะว่าเพียว เพราะว่ามันเป็นเด็กพ่อชายที่น่ารัก นิสัยดีมาก

สิเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของอีสาน

ซีรีส์วัยรุ่นอยู่ในขอบเขตของโรงเรียนน่ะ เพราะว่ามันเข้าใจได้ง่าย คนกะอาจจะเบิ่งหลาย

ต้าเหนิงเด้ มักต้าเหนิง ต้าเหนิงเป็นคนร้อยเอ็ด

เป็นยากคัก มันบ่แม่นง่ายง่ายเดะที่เฮาสิจำบทแล้วเฮาแสดงออกมาให้มันเป็นเฮาละครอีกเฮาหนึ่ง

มักฟังเพลงของวง girl group วงชื่อว่า PiXXiE

เบิล ปทุมราช มักแฮง

อยากไปเบิ่งคอนเสิร์ตของ ก้อง ห้วยไร่ กับ เบิล ปทุมราช เพราะว่ามันม่วน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

เบิล ปทุมราช กับ ก้อง ห้วยไร่ เพราะว่านิสัยดี น่ารัก แล้วกะ friendly แหม เป็นแบบกวนกวน

มักเบิ่งหนังอยู่เฮือน เพราะว่าบ่มักคนหลาย มักอยู่กับเจ้าของ มักอยู่แบบสงบสงบ

มักฟังเพลงยามมื้อแลง เพราะว่ามันอิน อากาศกะเย็นสบาย

เบิล ปทุมราช ถ้ามีโอกาสกะสิถามเพิ่นว่า เป็นจั่งใดอ้ายสบายดีบ่

อยากแต่งเพลงแนวอกหัก เพราะว่าคนฟังหลายคนมักแนวนี้

หนังเรื่องวัยหนุ่มอยากให้เพิ่นเบิ่ง เพราะว่ามันสะท้อนเรื่องปัญหาในคุก

มีหลาย เพราะว่าถ้าโตอย่างหนังมันบ่ม่วน มันบ่เป็นตาเบิ่ง โตสิบ่ไปเบิ่งในโรงเลย เพราะว่ามันเสียเวลา

มักเบิ่งชิงร้อยชิงล้าน เพราะว่ามันเป็นรายการตลกที่ตลกคัก

มักเบิ่ง TV ช่อง GMM25 เพราะว่ามันมีแต่ซีรีส์มีแต่หนัง

บ่ค่อยเบิ่งปานใดเดะ เพราะว่าคนซุมื้อนี้มีโทรศัพท์ส่วนตัวเป็นของเจ้าของ เสิร์ชหยังในโทรศัพท์กะขึ้น

ล่าสุดไปเซเว่นมา เพราะว่าไปซื้อของ กะเป็นเซเว่นปกติบ่มีอิหยัง

พาไปเที่ยววัด เพราะว่าวัดในภาคอีสานหลายคัก จักสิไปวัดใดแหน่ ไปกะบ่กะ

ไปกับหมู่ เพราะว่าไปกับหมู่จั่งบ่เหงา ไปคนเดียวบ่รู้ว่าอิหยังเป็นอิหยัง

ไปทะเลดีกว่า เพราะว่าได้เล่นน้ำเย็นเย็น

กาญจนบุรี ไปเที่ยวเขื่อนมาแล้วอยากไปอีก เพราะว่ามันเย็นสบาย

ไปเที่ยวลอนดอน เพราะว่าเมืองเพิ่นงามงาม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

วัดบูรพา ข้อยบ่เคยไปดอก แต่ว่ากะเป็นวัดที่มีกะเสียงในจังหวัดล่ะ

ฤดูหนาว ไผอยากสัมผัสอากาศหนาวให้มาเที่ยวอีสาน เพราะว่าหนาวอะ อยู่อีสานมันหนาวอีหลี

ไปกินตำบักหุ่ง ไปกินลาบ ไปกินอาหารอีสาน

เลือกเดินทางโดยรถไฟ อยากสัมผัสบรรยากาศชิลชิลสบายสบาย

อยากไปเที่ยวแม่น้ำโขง แต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไป มันอยู่ไกลโพด

มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดข้อยมีหอโหวตมี zipline ให้กระโดดมาจากหอโหวตพร้อมเดะเพิ่นพึ่งเฮ็ดใหม่งามคัก

เดินทางโดยใซ้รถมอเตอร์ไซค์ คนอยู่นี่ใซ้แต่มอไซค์กันทั้งนั้นล่ะ

ปรับหลายแนวอยู่ บางหม้องรถสาธารณะกะบ่เข้ากะ

นครพนมหม้องข้างแม่น้ำโขงมันงามแฮง สะอาดตา

มักไปเที่ยวนำธรรมชาติหลายกว่า เพราะว่ามันเย็นสบาย

บ่มักคนหลายข้อยเป็น introvert ข้อยบ่มักไปหม้องที่มีคนหลาย

สำคัญแฮงมันเป็นเรื่องของน้ำใจเดะ

ฮู้จักแอป Agoda เพราะว่าเคยฮู้ แล้วถ้าสิให้จองตั๋วเครื่องบินฮู้สิจองผ่านแอปนี่ล่ะ เพราะว่าเคยฮู้แหมะ

บ่มักกินเผ็ด เพราะว่าตั้งแต่น้อยน้อยพ่อแม่บ่ได้หัดให้กินเผ็ด ใหญ่มากะเลยกินเผ็ดบ่ได้

มักกินต้มขมต้มขมที่เป็นต้มขมเนื้อแซ่บแฮง

ตำบักหุ่ง ตำบักหุ่งเป็นอิหยังที่ทุกคนต้องกิน

เสือร้องไห้กะแค่เอาเนื้อเสือร้องไห้ไปย่าง ง่ายสุดแล้ว

ตำกะเทยเป็นร้านที่มีทั้งตำมีทั้งยำอาหารอีสานครบ

มักกินข้าวเหนียวหลายกว่าเพราะว่ามันอยู่ท้อง

มักซื้อกิน เพราะว่าข้อยเฮ็ดแนวกินบ่เป็น เฮ็ดกะบ่แซ่บ

ผัดกะเพรา เพราะว่าเป็นเมนูยอดฮิตที่กินได้ทุกมื้อ

ชาติไทยนี่ล่ะ มักกินอาหารชาติไทย

มันมีรสจัดแล้วมันกะมีความถึงพริกถึงกระเทียมมากกว่า

แตกต่างค่ะ อยู่ห้างมันสิรสชาติบ่ค่อยจัด แต่ว่าถ้าขายอยู่นำตลาดมันรสชาติจัดจ้าน

ใซ้ YouTube หลายกว่า เพราะว่ามักมันมีอิหยังให้เบิ่งหลาย

สำนักข่าวทุกมื้อนี่มีหลายคักในประเทศไทย เวลาเฮาเสพข่าว เฮาต้องอ่านดีดีว่า ข่าวนี้มันมาจากแหล่งใดแล้วมันถูกต้องบ่